<hesitation> Latin music hi <hesitation> an al ve em ema. An latu tehi hanxa thiam trin lau maila an musik le abit ngur ngur ngai klag tepohen an al em ema. <hesitation> Tumei pia lama an musik video tehi an muonamin an lam thiam em em trina. <hesitation> An meitia tehi tselau em ema. <hesitation> Latin musiciana lat beretela kan sae suol omluve. Shakira tehi an lan em ema. An zai thiam min an biala tsaak. An bian mur te. An al em ema. Tumei pia lama an lam thiam tel pokak. <hesitation> Latin music ga hi an western culture tam takhi an alut fea. <hesitation> An thiam ye me em pokani. Latin music hi kema ngay le da na tsuan. <hesitation> An thiam ang ho hi an, mi hi an. An se lar tok lovin. An se tok lov ni hi an kalaw siak. <hesitation> An mai roju zam ho lovin an til di lahi. Hoi sen takin an di tsum tsum zel. <hesitation> Ane. <hesitation>